Nahazo ny fahaleovan-ten̈any kà zen̈y Pôlônina tamin’ny a folo raika amby nôvambra arivo sy sivin-jato folo amby valo a folo valo amby tao- taon̈o zen̈y, tafaran’ny faha zato taona zen̈y nisian’ny fisa- firasarasan̈a zen̈y teo amy Rosia ndraiky Aleman̈a ary Otirisy.